Kà raha ny mapaha-mampimantsim-bava mamp-misy fôfognin’ny vava zaoo. Ôhatra dingolo regny, ndrindra kô amin’izy igny manta a, ôhatra dingo-dingolo be zaoo, ôhatra atô lasary regny tsy de masaka zaigny izy, tsy maitsy mampa mantsim-bava zaigny. De na dingolo raviny koà na dingolo lay regny, regny mampa-misy fofogny vava be.